पन्ग् दप्से लमनिफ्रे अ थवै न तन्ग क्सिन, तु अ क्सने इसि मन्क्सिफनु दे जय गरि मलेनि गरि बर्क् खलम् न दुर्नेकु, क्सिकव् खलम् न नगिर्बेत दे। पैकम् गजनिफ्रे इन न्दु होर्द, बहै क्सिन्तनन्ग्दे जे बेसु मन्क्सिअ मख्लमु क्सिने बेगरि क्सिनौ जै बेगरि नि मलेक् नुअ, जै निऔ बेगरि नि किकय, अ द गजनिफ्रे इन होर्द क्सिन, द बेक्सौ अ पुलिस् निऔ कन्त होर्द। <hesitation> पन्ग् दप्से लमनिफ्रे अ थवै न तन्ग क्सिन, तु अ क्सने इसि मन्क्सिफनु दे जय गरि मलेनि गरि बर्क् खलमु क्सिन। भहै क्सिन्तनन्ग्दे जे बेसु मन्क्सिअ मख्लमु क्सिन, द बेक्सौ अ द गजनिफ्रे इन न्दु होर्द, बहै क्सिन्तनन्ग्दे जे बेसु मन्क्सिअ मलेनि गरि बर्क् खलमु क्सिन, द बेक्सौ अ द गजनिफ्रे इन न्दु होर्द। भहै क्सिन्तनन्ग्दे जे बेसु मन्क्सिअ मलेनि गरि बर्क् खलमु क्सिन, द बेक्सौ अ द गजनिफ्रे इन न्दु होर्द, बहै क्सिन्तनन्ग्दे जे बेसु मन्क्सिअ मलेनि गरि बर्क् खलमु क्सिन, द बेक्सौ अ द गजन् गरि नि ग्लस्कु ब्रेक् खलम् दनि, गरि कि स्तर्त् खलम् देन इर् पे।